Tsy dia tsara aloha ilay fanatanjahantena anaovana filokana e fa raha amiko aloha dia aleo hoe hatao madio amin'izay izay no maha-fanatanjahantena an'azy, fa tsy dia tsara ilay fanatanjahantena no anaovana loka fa lasa fitiavam-bola indray